Eh yan tahyi wuyi ba ma Sirni ma taa ɗa nana gma a ghani ti yan tahyiyi taghum wi ma kuʒa p’iya ta sa, ma khin cani, ma khin kakawai ma khin ƙurinna, ma khin ngabana gma ma khin salar um um tsakarai, <noise> lthinni ltin yan tahyiyi ghi Sinna ko hyi diyuni dinni ba wu caya ai Sina yan tahyiyi taghun be’e kafani kakawi hyi kowini bu sinu ʒu ammadai ɗin ghi wu t’ayi kakawi ye sinna ka kawi hyi ya tahyiyai taaghun ti sir ca ba wilthi wi al’aai ghan we’e ƙurrina ndaɓana kakawai ghu khin <hesitation> tsakarai wuya ca fi gma khin shinkapai tikhina khi ʒa yawwa <noise>